ذات مسا، كان رايد الفضاء في مهمته. وهو يراقب سما فجأة شاف نجم يلمع بطريقه غريبة. قرر يواجه مركبته الفضائيه نحوه. كل ما إقترب أكثر، إكتشف إنه مو نجم عادي بل كائن غريب.